Japan baneku laf inama dimtu inama dimtua amine laf kabanotuu. Amine ajili bisan gugurda faa ak manya faa sunnif kabanotii amine guda dumes kabdii amine dumes ishia rangi amtan kulo dumesa.